هي جوري تالمون ايمي نكون اورك, بارسكو الاورك دو ان كلي حيوان مائي قوي, صافودير ما غادي تخاف من والو, قادر تحمي راسك, و دو دو باغي نشوف, بويسك هو تانيك يعيش فلي زوسيون, سما باغي نشوف لي زوسيون, نطلع مع هادوك لي زوسيون نشوف اكوا سا روسومبل كيش دايرة, سما الاورك هو الحيوان اللي الاحيوان المائي اللي نبريفي نكونه في نهار واحد